ازيكم يا جماعة عاملين اي احنا انهردة احب اعرفكم على اللئصور والمعابد اللي موجودة في اللئصور زائد معبد الكارنوك وديه تمثيل الفرعنية اللي الفرعنة بنوها من آلاف السنين والكتابات بتاعتهم المنأوشة على الحجر اللي لسه لحد دلوئت